<noise> gurum ku mop dɨ pe <hesitation> en na dɨ cika kɨ mop, ku mop di pɨ shaawa anyi tong a gurumn kwa a mɨ po naan mop. Gurumkwa mɨ po naan mop dɨ pe shaawa an pe a tun a ɗikin <hesitation> litafi ku ji baa naa gurum mop cin bii ku pe. en an, litafi, ɓe daa dom tɨ a naa a gurum dee ni mop, mop ku mop a mɨ po naan balbal mop dɨ sat poo naan balbal mop dɨ pe shaawa an, baa putbaa na buut litafi musaman bii faru ku pak mee anabawa ku dɨ kyen, mop cin poo naan. balbal, baa a mang bii dee ni a tun yyi lokaci dee ni, baa ni le cini ku daar, daa na mi poo naan ɓe daa kel shaawa mɨ mop. Kaa gurum ku kaa <hesitation> gurum ku kaa ibrahim mop, bii ku mop lokaci muut a poo naan, gurum ku kaa, <hesitation> bulus mop bii ku mop cin duk kyen ɓe jep tang poo naan baa naa bii ku mop cin ɗikin litafi, ku pak <hesitation> anabawa ku nan nan ku mop cin dak ɗikin <hesitation> litafi toh, <noise> a dee ni pi pɨ shaawa an, kat dang ku cin, der kɨ ken naan kaa pastoci ko reverens mop ku mop dɨ yakal kɨken ti mop cin <hesitation> pɨ po mɨ naan dɨ baa mop di ɗang mop pɨ poo ni ɗikin rin ku zeen, ɓe daa dom taa naa baa tɨ ya tong kaa mop dee ni mop, daa naa ba tɨ ya tong a kaa mop tɨ dɨ kwan kat mee ngu cin pe poo naan par mee mu ki dang ngu dee pɨ poo ɓe ɗi ba kat, ya ton kaa ngu ɗee ni tɨ kwan a tong ɗi ngu pɨ poo naan dɨ mop, pe mop ɗi cin bii dee ni ɓe dɨ ki bum po tukum na, da naa ɓe a tɨ ya tong kaa mop, kaa pak mee waazi ku nan nan ku mop kɨ kɨtekel ku mop ɗi pɨ <hesitation> poo naan yi gurum. mop mwase, mwase se mop ɗi pɨ shaawa an balbal, daa naa ɓe a te yi kwan a tong a <hesitation> mop ɗi ku poo naan ku mop ɗi pɨ pɨ dee ni, pe mop di cin bii dee ni ɓe gurum des mop tu wap, kwan ku kaa na a tu wap, a ni le ba a ɗom tɨ <hesitation> kwan ɗikin pe man ɓe a tong buu ku kikar mee bii kwa mee bii yil pwet ɗang ɓe, ko da ya ke ɗikin gurom ɗee nimop ma, ku vel ni daa kikar mop ku mop a <hesitation> ɗikin gwomnati

ko ya <hesitation> mi bol dee ma se ku mop ɗi cin daa kikar ma a tɨ pe mop di dom mop ɗi ki ɗikin ma daa kikar weet, daa kikar kat mop cin ɗikin rin ku zeen ma daa kikar a tɨ man yi an kaa wane dee ni, kat yi an a ngu dee ni ni, pe ɗi mu naa mop gaa gaa, mop ɗi cin, mop ɗi cin tɨ mop bam dɨ a yil muut, kaa iri <hesitation> bii ku mpo kaa bol ku mop ɗi cin kaa wol kop, kume mee afirka kop mop ɗi bam dɨ a yil muut. mop dɨ der tɨ mop bam dɨ yil muut mop, pe daa ɗom taa naa baa tɨ kat ya tong kaa wane dee ni, yya cwat bol dee ni ti gurum mop ta bam yil man di. Bii ku ɗi tong mee pe ɓe mu mang mu ji ku ni kɨ yil, ɓe a ni a kuret, daa kikai a pe dee ni, ba daa a kikar a pe mee bii ku a mee bii ku ni a ku bis, daa kikar a pe dee ni, a tɨ kat yi naan pɨ siki bol an, bii cin bii ku wane ɗi cin tɨ po kwan a tong ɗi a kaa ku daa bam yil ɗi.